Ene e tsina voaveni, ke tama voavoni pa mos gavua. Ene to topua nama en rabaul kanai poh vavatsuts en moresby a nene rekasa ma, ka vavatsuts ma kain kain ar pa mate vanu vori. Ma ar nene vavatuts, nene op ah ma kain inu nene kita op vosonu, ka mana ar kain ar nene kita tata vosonu. Pa nene verevere voso nu va tsiroe ko vavatsuts pene, ka pe tasu ei. Vei kora, pa nene tete voa nuveni, kape te tasu penene tenu a tsiu ve, kavere ma pa ma kain mosina voro. Kah vavatuts mama kain tete voa pa nambana pate mosina nui. Vei tane kene toa unu patsene unu tse ne nao sakora po kain taim vi, amokai kora pene to nai voso, pene tenu va tsi roe. Ka pe tasu ei pane verevere voa numa pama te mosina woa vori, kapia vok a tsutsu ma pa maar a tete va pama to mosina. Ka komets men vanu, kaupe ka tete ma vanu Nambana vene pa mosina peara, voro po vovore tsuka mia ti. Pa mos gavoa, namba nam voro kita vovore tsuka a miati, voro kito kakar ti. Ar nor te rova kora nor, pa vasisio, vasisio guru, guru mama kain guru, <hesitation> guru meo bor, ma kain ar. Pa nene teme voava tsiroe, kape komoi ma pa ma te mosina vori nene pete tasu menu. Omana ean tsa reats em, panan vots en vanu, so ve an tsa kita sasa panam tete voavoso nom pa voso nom. ma ar pa voso tokav er. Kavei onio vasisio sasa vei. mia ar tete voa, panan vots ma en vanu, omio kain ar tete voa. Panan te voavoso nom panan te nom va tisroe nom. mio kain tete geve. Vei tane. kean tsa vavatuts nom, a tete vavanu. Ne to nau voso voni, pa mia vanu, ka virai, pa ma tsi vanu, no koa pene mainor pa kom vatane voa veni. Komoi pa kimbe, a lae, a rabaul, kavieng. mana ma te mosina vori. Kape opoi pa ma mosina, kape unu tsam vavatsutsuts upas, kavai kom a ma te mosina buar veri, Ka tsi voa veni pene, pean tsa, tete a kuk nom, ka kita kom a ma mosina vori, ka pe rapun a kuk em. Ka kita kom a ma te mosina vori, pean tsa vavatuts upas, ka komoen pa ma te mosina vori nan kita komkom nom. Vei ta ne, o vavatuts rova kora, ar tsa mea voan pa mia mosina. Opoim ma pa ma mos gavua, opoim pa ma kain ti, nan kita opop nom. Ka te me-em peor, ka naim pa mia vanu ko taim tsan aguas abuar voni, ko nata paina pean. Povo taim nan kita verevere nom, ka tete me nom a mia ti, ean tse kita nata mia ti. Vei ane, kean tsa tete nom pa nana vo vasasa po ubam vanu, ka opoem pa ma ti nan kita opop nom. Na bana na buar veri, tsa vavatuts er pean, pa ma ar vori upas. Se er pean pa nata, mana vore, vere me po ubam vanu, va pe upas. Tsan nataim pa tsi ta vore vui, ka tete nom en vanu, ka ti vaseve avoan, kan vaveto em peo po, po te vore vui nan kom ma. Ma bero ar me, nar verevere nora po ubam vanu, keara nanata momoana nora, ar popoka voa a vavioto, ubam peara. Nabana voro pevava vioto. Ar tovovoso nor o vavioto vei tana eara tsa kita verevere pinopino nora. Ka vavatuts ar vavore meo voa viati vasisio me amia ti veni panan verevere nom pamiamosina. Peupa bao pavere po hubam naba po hubam mosina ka vavatsuts a maar nor tete voa nor.